<noise> Yajuni ndavaru ikeru uni kulandu uun yuku ñeján mino ján he <hesitation> yuku iñee ikenuu unkandu yukú tamino ján, tamino ajó jan yakaya kuni na kuai ndiko keró ni ina juninró kenró, juni ya'á yichi kenró un ye ya'á soltero ján ya'á he iyetuján iatuyetu ján naku kuai ndiko en nuu ya'á yute kenró enjuni ya'á iyetu jan inani uu.